<noise> na ka maɗǝ ka hawure, na maddǝ je e, ka hǝmɨ hwode, hina hiwo. Hin kana hiwo a mbǝ, hɨn meetɨ ɓwaarati taa dɨ yara a vɨne ɗǝng. Hɨn ɓa dɨma a habwaange, na ka suɓwa gǝ dii a suɓwa gǝ kwaama, na ɓǝrǝ gǝ na ɗa sɨ-zɨmte tǝn ɓa zɨmǝ. na ɗa sɨ-zɨmtǝ, hɨn ɓa ɓǝrǝ gǝ na fiya hwode. na ɗadǝ hwode, hwode a wula. Anda je ne ke, na maɗa dǝrǝn taa dɨ maɗa hɨn hiɗǝ, na kɨsa tɨrǝn ndoma a kɨr gyengge dan. Mate a kɨr bwaaka darǝ, mate a kɨr bwaaka darǝ. Hin ɓa ɗa lyentɨ denǝ a mbǝ. Hɨn leyo atɨ. tǝn kat tǝn yaɓa, hǝmɨ hwode yiɓa. na muɗǝ haa lyentǝ. Hɨn ka muɗǝ a lyentǝ, na wudǝ a ɗa lyentǝ, kaade kana ɗa, na maɗa, na mɨna a hwoɗye. hɨn ka mɨna a hwoɗye, na mɨna pɨrǝ umwa ka lyentɨ hwode. Taa dɨ nza te ɗǝng. Je ne ke, na kɨsa tɨrǝn ndo ma na vǝn lyente ndi ɓa ɗa. ndo ma na vǝn lyente ndi ɓa ɗa gǝ taa dɨ ɗaka je de tǝna nza te ɗǝng tǝnaa ɗyegǝn lyentɨ hwoɗye. Hye kana niyo taa kǝnǝrǝn lyentɨ hwoɗye aa dɨ ɗa. Sɨnǝ sa na dɨ boyo a nza shi gǝngnǝ. Meete ɓa nza hwodarǝ, nggaa lee lyentɨ hwodarǝ. nggaa lee sa ngga dɨ ɗa. Hɨn a nza shi a vɨratǝ, hɨne mwo sa ɓa ɗɨkǝ hwode a pɨrǝ humwa. Na kǝnǝ je de lyentɨ hwode. Na kǝnǝrǝn sa kana tǝna ɗa a nza sǝrǝn. Hina mɨna gǝ haa lyentǝ. sǝ mgban, hin ɓa mɨna peyo. Hina ɗa lyentɨ hwoɗye. hina ɗa sɨ-zɨmtǝ a mbǝ, hin ɓa nza hina zɨmshe. Kaade a ɗa ɓa kǝnǝ fǝra hin ɓa pɨrǝ haa puktǝ dǝ. Te mgban na mɨna waga tɨrǝn. na wa hǝmɨ hwode hina mɨna peyo. hina hiwo, a nza a hiwo, gǝkɨlǝ puka hin ɓa pukǝ, gǝta hǝmɨnpwa a kwoɗǝ kenǝ. Sɨnǝ sa na sa na boyo miye kwe zɨ nuwo. dame ka yada te na gǝ a nza shi